Kadô lafo le tsara ndraiky lafo vidy fo regny fôgna fidinao, ana tokony mbô mizaha raha môramôra mbô zakan'ny vôla fa izy koa le nifidinao io lafo loatra, sady lafo, tsara fa lafo vidy.